פי אלחקיקה באלניסבה ללכוה נפדל אינתקאל אלפורי, בחית ע’תרבחני בזאף ד לוקת פי חיאתי, אנה כנשוף דאבא ע’יר באש, נדיפלאסא מן אלדאר ללח’דמא חאצ הנא וחד אלסאעה חתה סאעה ו נוס דיאל אלט’ריק, פי חין אנהני לא קדרת נדירהא פוריא, כנרבח לוקת בזאף פי חיאתי לי נקדר נסתע’לו פי חואיג’ לאח’רין, אא